<hesitation> Okutuura mumagara marungi kiramanyiisa kushanga kare orikwekunda, eki orikwenda kyoona orabaasa kukyehisaho omubwiire obu ori kukyendera kandi hamwe nekindi toyine nkayana zoona nomuntu weena ori aho otebenkiine, toyine toyine buzibu kare nomuntu weena, eki orabaasa orenda kare mubugufu eki orabaasa kuba orenda mukiire kakye orabaasa kukibona muri obwe bwiire obu orikukyenderamu nikyo kirabaasa kukora amagara marungi, oyine emikago orakunda abantu abakuri aharubaju, oyine emikago mubantu abari aharubaju niiwe, <hesitation> kare abantu boona abakuri aharubaju barakukunda niiwe orikubeeraho omumagara marungi, torwiire, torikushaasha, toyine buzibu bwoona kare, ekyo nikyo eki ndamanya ekyokutuura ori omumagara marungi